: Akunoo la ñaŋo, a ka a dada ñaama kitiŋo le la, ñaamiŋ kiliŋomu ye buloo soto niŋ a ye saba juloo jayaata niŋ a ye a saba a se miniŋ noo ñaamiŋ, puru a se sabati noo a kono ñaamiŋ, m r q.